أول نصيحة نعطيها له هو أنه ما يتكبرش على الخدمة. ماشي قال آه أنا قريت التخصص الفلاني مالا لازم نخدم غي في التخصص تاعي و لا لازملي خدمة لي تكون خلصتها مليحة. لا، راك عاد متخرج من الجامعة ما عندكش خبرة مازال ما والفتش، السيفي نتاعك مازال ما عمرتهش، <hesitation> تسمالا الانسان يبدا من تحت. و كل خدمة راح تخدمها راح تعلمك حوايج بزاف يساعدوك حتى في حياتك العادية ماشي في الخدمة برك، و تعرفك على ناس و بلايص جدد.